Ramey mah yah lalek koluk kik? Dan neh konak inouk piak mutouk akouk, yah mah ramey lalek koluk kik? Jadi soalan itouk mukin neh keh piak kik jawab itouk. Ramey itouk yah lalek koluk kik ineh. Ineh Mukin soalan itouk keh piak kek sap. Yah mah? Yeng pun ramey itouk, ramey mah koluk kik.

Jian langit ngan amik yeng peh pun tek yeng peh pun um nonek ineh pegejian ngan amik, ineh pegejian daleh ayuk inak amik.

Yeng pun konak konep ,kirak langit...sajak langit jian, langit pogeng ayuk sukat melakau, ayuk sukat tai tong berk, tai tong tanak, tai ngejalak, tai memukert..

Akouk mengonin kek, avik pun ireh ngelonyat akouk jiak. Somah somah peh ireh ngelonyat akouk, yeng akouk sat. Kuk ireh juk ngelonyat akouk jiak.

Dan neh beh neh akouk..konak dan petikern, konak dan ulouk kle'terk erei kerk dan petikern..ineh yah koluk kik..

Yeng pun, sukup um bet bet ket yah sat lah, awot, deg dalem neh. Jah ineh kojam kik. Kalau akouk sukat ; jah kelunan sukat ale'erk, dan pun rigit, yeng pun boken lah. Manouk neh berosi neh, bet saput kelawak neh Ineh tue.

Tei sau, kebai. Ineh sajak mole, sajak jian, sajak sonang ineh. Ayuk ulouk pekarok, ayuk ulouk melakou. Kalau ulouk kebai, kalau ulouk tei sau.

Koluk ngeninik tosog, koluk ngeninik piak tong rikod. Yeng amik igeik, koluk amik. Yah ukuk amik jiak mojam tosog, mojam piak.

Bagik akouk, yah mah mah kelunan lagu koluk kik bi neh nat. Sumak amai ugai lah, amik bet sangep tai lak- konak kunah lobuk, pentas? tai bawai itei, ayuk inak ireh lagu. Ineh yeng jian.

Rongah ireh...ireh lakin kurah ineh..yah neh ireh alek mabui, alek ujau yah kinan konak towk payau, mabui, larak..ineh..

dan pun ayuk dan pun ayuk ami'ek tai anah ami'ek sau ayuk arok ami'ek tai mapun sepiten amai tai lak umek pubat

Pun akouk bosau kuk neh, dan neh tasak dan neh sat, inouk ulouk poteg eh, ayuk inouk ulouk manouk eh jian kelak kek. Dan neh yeng rigit ayuk ulouk poteg, dan neh yeng rigit ayuk ulouk pekurip eh.

Keteik moruk pepauk kek ineuk kek pojuk main ugam main bon ireh pagem ireh

Yah koluk kek mukuk tong lamin, anag kek rodu kek, avik peh penguman, avik peh daven. Yah boken, akouk yeng koluk.

Barak lah ngan rah apabila ulouk pun penusah, pun inouk yah tusah ulouk..barak lah ngan bakeh ulouk ,pedongah lah ngan rah..barak ulouk pun penusah, pata ulouk sitouk, yah sitey.. barak lah ngan nah, keh..tai ulouk ji itouk mapun yah sitey, bikak ngaran neh..keh gaya amik tong penusah.

Langit mang, rome mang, rome molau, ineh rome koluk, ineh rome jiak koluk kik. Rome mang, rome molau.

Porut bunga, porut buerk, porut loperk, porut- porut uviek, porut situn, porut tangoh, porut buerk.

Juk koluk kek, juk kirak kik ngan ireh anag kek, juk koluk nyekulah ireh. Amai ireh konak tog akouk, pah avik awu.

Akouk tai tong lirong, tai tong jah leng berk, sineh ineh adui neh, lakau

Yeng akouk mojam motit sapik da ineh jak, larui anag akouk..abuh akouk mojam dak, bik awu..bik ineh akouk mojam tenonak ireh topun keik, ngan ireh kelunan keik.

Amik pelagui amik satong um amik lawat bek dan amik yeng pun aroung dan amik yeng pun ayuk amik lawat ineh pukuk amik pelagui

Yah itouk akouk yeng mojam lah. Dekuk akouk yeng pun rigit tong bank, yeng akouk mojam barak.

yeng pun cara boken konak towk langit itouk..ireh menyuwk manouk bukui..manouk borat, manouk pokah..manouk bak..cara neh konak towk ireh min lah, ireh tolong tai pedageng neh..keh..ineh cara tolong ireh rodu amik..

Ramey adet kawin kek, adet masa krismas kek, taun baru kek, ari gawai kek avik ne amik pagang, amik.

Pun yah keriek kek anag rodu murip ngan jian yeng pun amak yeng pun sakit yeng pun dam dalem use dalem batung ireh panak kek ireh poduk ineh, yah ineh yah jian yah ineh yah koluk kik

Dan neh daven, semuah, kat kat nan neh akouk koluk ayuk..dan neh pun, ayuk kik bin

le'terk pepauk, ireh pepatai peh pun, ireh pagem avik ireh sebukut, ireh mauk dek, ireh sat pani

Ayuk paget mageh ayuk paget jiak batung, pogeng padui pogeng musit saner, pogeng tai melakau tong tanak. Dekuk gaya, dekuk ayuk, dekuk jiak batung.

Ineh sajak adet amik ineh, adet asen amik jin sau. Sajak pun ineh ngan amik. Pun sagak, pun menyapik. Ineh sajak adet asen amik jin mukun topun amik sau.

Sajak pinek kinah ulouk, dan neh konak..pon, dan neh konak laptop, sajak sukat ulouk murip, sajak sukat ulouk mojam nanouk neh..dan ulouk koluk pekalai, dan ulouk koluk petonak manouk eh, ulouk jadi jian...

Penganouk amik miper ; pun yah juk nouk neh, amik tai miper. Pun yah noti'ik nah, amik tai moti'ik. Ineh penganouk amik miper.

Akuek petonak dukuk kik mojam yah duduk kik tonak ngan ireh. Abin akuek alek pengalaman yah lobih Jin eh tarik

Sajak pun keroja..sajak pun inah ayuk amik sau..man..sakit uteg amik tong sekulah, yah dukuk amik yeng mojap kirak, dukuk amik yeng mojam menyurat..

Yeng pun boken, kuman. Keh. Amai melauk, kuman lah. Amai lalek pogen amai lalek mukuk, mesotik tai padui mesotik tai keroja. Amai peh lalek pelapah belamak. Ineh lah gaya untuk jagak.

Pun kejian, pun kesat. Dekuk amik yeng pun barang ineh, ineh pengesat neh. Amik yeng mojam ayuk.

penguman yah konak towk penguman yah biasa ineh tuwerk akouk, Yeng pun akouk petidah eh menimah.keh akouk, yeng akouk konak ireh.

Barang konak ijin ineh, jian bagik amik. Karna ijin sukat ayuk manouk inuek-inuek. Sukat nouk ijin monak ulouk, monak eh ulouk pun karen. Ineh pengejian.

Amik sumak manouk adui ineh ayuk amik murip, amik manouk mabui, uvut..manouk segolah..manouk lokark, ineh adui amik

Pemain, yeng pun yah koluk nanouk kik. Tapi menat ireh Kalau pun ireh main, kalau pun ireh main inouk lah, talan talan main lah, ulouk kek menat. Yah bagik akouk lah dan main main mah peh, yeng akouk mojam manouk. Bukan akouk yeng koluk, akouk yeng mojam manouk, berarti nah akouk yeng koluk lah.

Pun la seritak ireh guruk amik barak monak amik tapik akouk yeng ingat. Kuk kik akouk itouk pernah accident gak ulun sau mah, yah kuk kik konak hilang ingatan.

keh..barang lobuk yah kebosau kik, pon, tv,ijin..m'dey salak notem, mutup, ponyewk..

Jiak pun bank, pun rigit amik dalem neh, bareng kureg eh..bareng eh pinek, bareng eh pun..amik yeng pun adui, amik yeng pun keroja, amik..

Yan neh konak ulouk manouk itouk ineh, koluk akouk ireh- dan ireh tonak akouk abin ireh barak barak ngan kik, miper akouk.

Yeng pun tosog, yeng pun piak nanouk tong akouk. Jiak. Sajak neh jiak bi bi, yeng pun-

Yah itouk akouk yeng mojam. Konak piak nah tong joh pengayuk bank online itouk, akouk yeng mojam lah. Bagik akouk, memang yeng mojam sekalik lah. Konak piak kah tong joh ineh, akouk yeng mojam lah.

<noise> kirak kik ju udey langit yan ne eh tawu langit tek abin tawu langit piti kek taup kek merem, saput apa cemua.

Amik tai umek ubat, tai mapun, tai menobang kelunan amik yah pun penusah neh pun pengesat neh. Amik bau kelunan.

Pinek daven lobuk yah konak ineh. Ineh yah kebosau. Dekuk akouk yeng sukat ale, dekuk akouk yeng sukat- ale, kuk kik yeng pun ayuk kek ale.

Lakau yah dalem konep kik, akau lak pasen, lak komah-komah, tanak. Nipe ireh kek. Dalem.

Akouk pe yeng mojam hal yah konak eh kukuk. Yeng pe akouk mojam barak, dan kik yeng menat eh.

Dan neh tv,yeng pun pogeng ayuk..yah lalek pogeng, nin kik melakau somah somah, mauk akouk pogen, mauk akouk botik, mauk akouk melakau..pon..ineh yah pogeng..

Dan ulouk mongen sogit, sajak ulouk, sebelum ulouk kuman..sajak petaget nuwik ulouk ujuk ulouk..ayuk ulouk kuman..dey kutun kutun larui tong ujuk ulouk, sogit..

Akouk koluk posot ineh dukuk ulouk alek wat ulouk, alek gang ulouk, dey ulouk tai sakit, dey ulouk tai la'e, dey ulouk mage, ineh pengejian neh ulouk posot, ulouk mukuk..ayuk ulouk jian.

Penguman kolouk kinan, bareng pun boken, yeng aneh uvut, yeng uveik, yeng ane betolu, yeng amik tei ngejalak, yeng amik tei tanak, tei. Ineh penguman nalek amik jin tei tong tanak, ineh penguman kolouk.

Pun lah udey neh, pudey sig tue. Dekuk neh langit itouk, pun jalan. Pun jalan kerita, tai lak ume' amik, tai maseg. Sukat ayuk amik melakau. Dekuk neh juk boleh itouk sau, ineh tuek udey. Pun langit piak itouk, pun kerita pun jalan avik ume' amik.

Pu'kuk tai tong daleh ireh..pu'kuk ulouk juk pitah pengojam, yah lobih jin bengosak ireh,

Yan neh monak amik rigit, tolong- tolong amik. tei komah kek, manouk inouk manouk lamin, manouk awa, manouk ukat kek.

Pinek ireh lagu koluk tan amik. Ricky L, Andrewson Ngalai, Rilang, um Jonny Aman, neh belagu.

Yeng pun akouk motit sapik, tamen kik, motit sapik..

Yeng pun ineuk adui kek, dalem ireh maneuk langit tenonu, akeuk sebayang, akeuk petalo barak ngan tuen, urip kek, jin yah pongah avik langit iteuk ngan jian.

Eh kebosau kik yan neh, beluk ireh tolouk ineh..daven, dey eh pojik nouk belavau, tv dey eh pane, mutup, pon mutup pane

Kat semua barang jiak. Yah barang yah sat lah bengosak neh uvut yah potah konak toq segolah konak toq simut. Ineh sajak uvut yah yeng sukat kinan pogeng sebab barang ineh moram. Sukat matai kelunan naneuk.

Yeng pun konak boteg koluk kik. Boteg kalung, boteg nanouk ulouk sedirik. Ineh boteg jiak. Boteg, boteg kalung, boteg kelukeg, botah.

Penguman yah paling jiak ngan amik Ponan jin sau, amik kuman nawu. Ineh manouk amik muat.

Urouk ulouk siget langit, ineh ulouk ale tangoh, ulouk tai tong tanak, pitah uveik, pitah pakouk.

Akouk kirak langit marung dan neh marung, tagak, keh piak kik pekirak ..dan neh marung, jian yeng pun terk..ineh akouk kirak ,yeng pun kirak kik boken jin ineh, mauk langit marung ineh, eh tagak..yah nanouk kik dan tagak, tai pitah betolu, ineh yah paling jiak pitah dan tagak.

Rogah eh koluk keninek amik ireh barak liwet ireh barak lakau ireh tai menat amik tai monak ubat monak rigit monak inuek yah perlu amik

yeng kalek deriba inouk inouk, kerita, yeng..luri, yeng..[um] min subon, yeng..min lipan, yeng.. sumak akouk mojam deriba ,sumak akouk min muto, min setiding tuwerk..

Yah urouk tipan lalek tan kik siget langit, tong lakau amik, urouk..bunga monyek..bunga malu..

penganouk amik bayan sau, yan neh amik pejuan ayuk jipen mabui, ayuk tulin mabui..tulang mabui ayu amik pejuan ayuk amik bayan.

Lete'erk dan neh konak amik, sagak, menyapik, pesinui, ireh juget.

sajak pun ramey ayuk amik tai, kan kelunan amik pun masa ireh ramey.. sajak tenobai ireh amik sebagai inouk, bukti neh..keh.

Yeng pun konak lah, yah ayuk petuboh rigit. Sumak amik, min kad min ic tai lak ayuk, tai lak inak ayuk amik mani. Keh.

Pun kek akouk deriba, tong daleh amik tue. Yeng eh lak daleh lo- ireh boken.

biasa tuwerk akouk masek dalem neh, bitang jah duwah tolouk, bitang..tau ineh, masek numon kredit ineh..pongah nasek numon neh, pagar kobi neh. Tawu ineh kok hantar eh..ineh.

amik petonak, manouk salak ngan toneng, sajak amik petonak..piak bengosak yah boken, amik yeng manouk, amik yeng pesalak dan neh toneng ngan salak piak neh, petonak ineh...yeng pun..

Botek yah koluk kik, yeng pun lah bagik akouk..botek konak towk nouk topun.. ukun topun kik lah..yah sekudut sekudut ineh, odok odok ineh..ineh lah koluk lah akouk nat sebab neh malai tan kik..

Yeng pun kutun jau. Kutun jau amik tengodu, kutun jau tong daleh iteuk buang. Buang, tengodu.

Surat eh nin amik, yah konak tog sijil, yah uban ayuk amik keroja, ayuk amik padui, ayuk amik tai lak daleh.

Yah tenonak rah, berajan pekirak urip, pekirak adui, pekirak peguman, dei ulouk melauk. Ineh tenonak rah.